الموضوع ده معقد شوية، وفيه آراء مختلفة. من جهة، التكنولوجيا بتتطور بسرعة ومن جهة تانيهالمشاعر مرتبطة بتجارب إنسانية عميقة ومعقدة، زي الحب، الحزن، الآلات ممكن متكتسبش مشاعر وده لأنالمشاعر بتنجم عن تجارب شخصية وتفاعل مع العالم، وده شيء مش سهل برمجة الآلات عليه، والإنسان عنده وعي بذاته وعواطفه، والآلات لحد دلوقتي مش قادرة توصل للدرجة دي من الوعي، لكن ممكن الآلات تتعلم التعبير عن المشاعر أو تحاكيها، يعني ممكن يكون عندهم ردود أفعال تُظهر في اوقات معينة، لكن مش هيكون عندهم إحساس حقيقي زي الإنسان